لو كان عندي خيار بين الشعور ببرودة شديدة أو بحر شديد بفضل البرودة الشديدة، بسبب إن البرودة أسهل تتحمل تقدر تضيف طبقات ملابس، أو تستخدم وسائل تدفئة عشان تريح نفسك، أما الحر الشديد صعب التحكم فيه حتى ولو كنت في مكان مكيف، الحر يعكر مزاجك ويخليك متعب طوال الوقت.